Wiin, yob, taar, naar, nung, nukkun, niber, narub, teer, kwob, kwab chulombo, kwob chulombo yob. kwob chulombo taar, kwob chulombo naar, kwob chulombo nung, kwob chulombo nukkun, kwob chulombo niber, kwob chulombo naarub, kwob chulombo teer, kwini yob kwini yob chulombo win, kwini yob chulombo yob, kwini yob chulombo taar. kwini yob chulombo naar, kwini yob chulombo nung, kwini yob chulombo nukkun, kwini yob chulombo niber, kwini yob chulombo narub, kwini yob chulombo teer, kwini taar, kwini taar chulombo win, kwini taar chulombo yob, kwini taar chulombo taar, kwini naar chulombo nung, kwini taar chulombo nukkun, kwini taar chulombo niber, kwini taar chulombo narub, kwini taar chulombo teer, kwini naar, kwini naar chulombo win, kwini naar chulombo yob, kwini naar chulombo taar, kwini naar chulombo naar, kwini naar chulombo nung, kwini naar chulombo nukkun, kwini naar chulombo nibber, kwini naar chulombo narub, kwini naar chulombo teer, kwini nung, kwini nung chulombo win, kwini nung chulombo yob, kwini nung chulombo taar, kwini nung chulombo naar, kwini nung chulombo nung, kwini nung chulombo nukkun, kwini nung chulombo niber, kwini nung chulombo narub, kwini nung chulombo teer, kwini nukkun kwini nukkun chulombo win, kwini nukkun chulombo yob, kwini nukkun chulombo taar, kwini nukkun chulombo naar, kwini nukkun chulombo nung. kwini nukkun chulombo niber, kwini nukkun chulombo naar, kwini nukkun chulombo teer, kwini niber, kwini niber chulombo win. kwini niber chulombo yob, kwini niber chulombo taar, kwini niber chulombo naar, kwini niber chulombo n- nung, kwini niber chulombo nukkun, kwini niber chulombo narub naar, kwini nung chulombo teer, kwini niber, kwini niber chulombo win, kwini niber chulombo naar, kwini <hesitation> nibber chulombo taar, kwini niber chulombo naar, kwini niber chulombo nung, kwini niber chulombo nukkun, kwini nibber chulombo niber, kwini niber chulombo naar, kwini niber chulombo teer. kwini narub, kwini narub chulombo wiin, kwini narub chulombo yob, kwini narub chulombo taar, kwini narub chulombo naar, kwini narub chulombo nung, kwini narub chulombo nukkun, kwini narub chulombo niber, kwini narub chulombo narub, kwini narub chulombo teer. kwini teer, kwini teer chulombo win, kwini teer chulombo yob, kwini teer chulombo taar, kwini teer chulombo naar, kwini teer chulombo nung, kwini teer chulombo nukkun, kwini teer chulombo nibber, kwini teer chulombo narub, kwini teer chulombo teer, kwini kwob. kwini kwob toro wiin, kwini kwob toro yob, kwini kwob toro taar, kwini kwob toro naar, kwini kwob toro nung, kwini kwob toro nukkun, kwini kwob toro niber, kwini kwob toronarub, kwini kwob toro teer, kwini kwob torok kwini yob, kwini kwob toro kwini chulombo wiin, kwini kwob toro kwini yob chulombo yob, kwini kwob toro kwiniyob chulombo taar, kwini kwob toro kwiniyob chulombo naar, kwini kwob toro kwiniyob chulombo nung, kwini kwob toro kwiniyob chulombo nukkuun, kwini kwob toro kwiniyob chulombo niber, kwini kwob toro kwiniyob chulombo narub, kwini kwob toro kwiniyob chulombo teer, kwini kwob toro kwini taar, kwini kwob toro kwini taar chulombo win, kwini kwob toro kwini taar chulombo yob, kwini kwob toro kwini taar chulombo taar, kwini kwob toro kwini taar chulombo naar, kwini kwob toro kwini taar chulombo nung, kwini kwob toro kwini taar chulombo nukkun, kwini kwob toro kwini taar chulombo niber, kwini kwob toro kwini taar chulombo narub, kwini kwob toro kwini taar chulombo teer, kwini kwob toro kwini naar, kwini kwob toro kwini naar chulombo wiin, kwini kwob toro kwini naar chulombo yob, kwini kwob toro kwini naar chulombo taar, kwini kwob toro kwini naar chulombo nung, kwini kwob toro kwini naar chulombo nukkun, kwini kwob toro kwini naar chulombo niber, kwini kwob toro kwini naar chulombo narub, kwini kwob toro kwini naar chulombo teer, kwini kwob toro kwini nung, kwini kwob toro kwini nung chulombo wiin, kwini kwob toro kwini nung chulombo yob, kwini kwob toro kwini <hesitation> nung chulombo. taar, kwini kwob torokwini nung chulombo naar, kwini kwob torokwini nung chulombo nung, kwini kwob torokwini nung chulombo nukkun, kwini kwob torokwini nung chulombo niber, kwini kwob torokwini nung chulombo narub, kwini kwob torokwini nung chulombo teer. kwini kwob toro kwini nukkun, kwini kwob toro kwini nukkun chulombo win, kwini kwob toro kwini nukkun chulombo yob, kwini kwob toro kwini nukkun chulombo taar, kwini kwob toro kwini nukkun chulombo naar, kwini kwob toro kwini nukkun chulombo nung, kwini kwob toro kwini nukkun chulombo nukkun. kwini kwob toro kwini nukkun chulombo niber, kwini kwob toro kwini nukkun chulombo narub, kwini kwob toro kwini nukkun chulombo teer, kwini kwob toro kwini nukkun chulombo teer, kwini kwob toro <noise> kwini niber, kwini kwob toro kwini niber chulombo win, kwini kwob toro kwini niber chulombo yob, kwini kwob toro kwini niber chulombo taar, kwini kwob toro kwini niber chulombo naar, kwini kwob toro kwini niber chulombo taar. kwini kwob toro kwini niber chulombo naar, kwini kwob toro kwini niber chulombo nung, kwini kwob toro kwini niber chulombo nukkun, kwini kwob toro kwini niber chulombo niber, kwini kwob toro kwini nuuk niber chulombo narub, kwini kwob toro kwini niber chulombo teer, kwini kwob toro kwini narub, kwini kwob toro kwini narub chulombo win, kwini kwob toro kwini narub chulombo yob. kwini kwob toro kwini narub chulombo taar, kwini kwob toro kwini narub chulombo naar, kwini kwob toro kwini narub chulombo nung, kwini kwob toro kwini narub chulombo nukkun, kwini kwob toro kwini narub chulombo niber, kwini kwob toro kwini narub chulombo narub. kwini kwob toro kwini narub chulombo teer, kwini kwob toro kwini teer, kwini kwob toro kwini teer chulombo win, kwini kwob toro kwini teer chulombo yob, kwini kwob toro kwini teer chulombo taar, kwini kwob toro kwini teer chulombo naar, kwini kwob toro kwini teer chulombo taar, kwini kwob toro kwini teer chulombo naar, kwini kwob toro kwini teer chulombo nukkung, kwini kwob toro kwini teer chulombo nukkun. kwini kwob toro kwini teer chulombo niber, kwini kwob toro kwini teer chulombo narub, kwini kwob toro kwini teer chulombo teer, kwini kwob yob, kwini kwob yob toro win, kwini kwob yob toro yob, kwini kwob yob toro taar, kwini kwob yob toro naar, kwini kwob yob toro nung, kwini kwob yob toro nukkun, kwini kwob yob toro niber, kwini kwob yob toro naarub. kwini kwob yob toro teer, kwini kwob toro kwob, kwini kwob yob toro kwob chulombo win. kwini kwob yob toro kwochulombo yob, kwini kwob yob toro kwobchulombo taar, kwini kwob yob toro kwobchulombo naar, kwini kwob yob toro kwobchulombo nung, kwini kwob yob toro kwobchulombo nukkun, kwini kwob yob toro kwobchulombo niber, kwini kwob yob toro kwobchulombo narub. kwini kwob yob toro kwobchulombo teer, kwini kwob yob toro kwini yob, kwini kwob yob toro kwini yob chulombo wiin, kwini kwob yob toro kwini yob chulombo yob, kwini kwob yob toro kwini yob chulombo taar, kwini kwob yob toro kwini yob chulombo naar, kwini kwob yob toro kwini yob chulombo nung. kwini kwob yob toro kwini yob chulombo nukkun, kwini kwob yob toro kwini yob chulombo niber, kwini kwob yob toro kwini yob chulombo naarub, kwini kwob yob toro kwini yob chulombo teer, kwini kwob yob toro kwini taar, kwini kwob yob toro kwini taar chulombo win, kwini kwob yob toro kwini taar chulombo yob. kwini kwob yob toro kwini taar chulombo taar, kwini kwob yob toro kwini taar chulombo naar, kwini kwob yob toro kwini taar chulombo nung, kwini kwob yob toro kwini taar chulombo nikkun, kwini kwob yob toro kwini taar chulombo niber, kwini kwob yob toro kwini taar chulombo narub, kwini kwob yob toro kwini taar chulombo teer, kwini kwob yob toro kwini naar, kwini kwab yob kwini naar chulumbo win, kwini kwob yob toro kwini naar chulumbo yob, kwini kwob yob toro kwini naar chulumbo taar, kwini kwob yob toro kwini naar chulombo naar. kwini kwob yob toro kwini naar chulumbo nung, kwini kwo yob toro kwini naar chulumbo nukkun, kwini kwo yob toro kwini naar chulumbo niber. kwini kwob yob toro kwini naar chulumbo narub, kwini kwob yob toro kwini naar chulumbo teer, kwini kwob yob toro kwini nung, kwini kwob yob toro kwini nung chulumbo win, kwini kwob yob toro kwini <hesitation> nung chulumbo nukkun, kwini kwob yob toro kwini nung chulumbo niber, kwini kwob yob toro kwini naar chulumbo nukk-, kwob yob toro kwini nung chulumbo taar, kwini kwob yob toro kwini nung chulumbo naar, kwini kwob yob toro kwini nung chulumbo nukkun, kwini kwob yob toro kwini nung chulumbo niber, kwini kwob yob toro kwini nung chulumbo narrub, kwini kwob yob toro kwini nung chulom teer, kwini kwob yob toro kwini nukkun, kwini kwob yob toro kwini nukkun chulumbo win, kwini kwob yob toro kwini nukkun chulumbo yob, kwini kwob yob toro kwini nukkun chulumbo taar, kwini kwob yob toro kwini nukkun chulumbo naar, kwini kwob yob toro kwini nukkun chulumbo nung, kwini kwob yob toro kwini nukkun chulumbo nukkun.